إي متابعة الأخبار شي مهم لأنه تخليك قادر على المشاركة في المناقشات والحوارات، وتساعد على فهم ما يحدث بالعالم من حولك سواء بالسياسة والإقتصاد، تجعلك تتعرف على القظايا المهمة اللي تأثر في حياتك وحياة الآخرين، ولكن يمكن يكون في أخبار سيئة وأخبار مظللة وكذ.